Bìà ba kpalí kele ni alafá, kele ba kpalí kele ni ìwotu kele ìŋúɛ́ɖì, kele, ìblatɔ, kele, ìŋúéɖì elí búá ɛɖí íɖì lɔ nyi úni bìà bù tè nì hàá mà màa ówó ba kpalíà ni hàá mà blɛ̀ɛ ila, iɖutuìta màa bú nèé ni ponyo ni alɔ màa nyoà à áɖì ùgo ulu màaké mò màa bo wuínɛ̀ be nìíɖì uni buni nyo aɖu búni nì ɔlilɛ nì íkaka ká nyòoà áɖi ígbɔ ké bàá si iɖutu lɔ afɛ́ màa nyo nélèe.